ástandið innan lögreglunnar í landinu er óásættanlegt segir dómsmálaráðherra ríkislögreglustjóri segist bera einhverja ábyrgð á stöðunni o e c d leggur til umbætur í menntamálum og ríkisrekstri í nýrri skýrslu stofnunin hvetur til þess að bankarnir verði

að tryggja aðskilnað reksturs og eftirlits í fjármálakerfinu forsætisráðherra Bretlands tók ekki þátt í blaðamannafundi í Lúxemborg í dag vegna hávaða frá mótmælendum fyrrverandi forsætisráðherra segist axla ábyrgð á þeirri stöðu sem

í Brexit dagur íslenskrar náttúru er í dag verðlaun fyrir vel unnin störf á sviði náttúruverndar voru veitt af því tilefni og íslenska ríkið fékk jörðina

dynjanda að gjöf Hildur Guðnadóttir fékk í gær verðlaun fyrir tónlistina í sjónvarpsþáttunum

dómsmálaráðherra segir að ekki verði samið um starfslok við ríkislögreglustjóra að svo stöddu ríkislögreglustjóri segir greinilegt að verið sé að byggja upp þrýsting á dómsmálaráðherra Haraldur Johannessen ríkislögreglustjóri kom til fundar við dómsmálaráðherra

dómsmálaráðuneytinu í morgun það meira rokið óhætt er að segja að það gusti um Harald en mikillar óánægju hefur gætt með störf hans á meðal lögregluembætta í landinu við ræddum stöðu lögreglunnar sem hefur verið til umræðu í fjölmiðlum síðustu misseri hvernig metur þú þá stöðu ég held að ástandið sé óásættanlegt og það gera sér allir grein fyrir því ég lýsti þeirri skoðun minni

deilur innan lögreglunnar ásakanir ganga á víxl berð þú enga ábyrgð á þessari

stöðu jú eflaust ber ég einhverja ábyrgð á því það sem ég segi er að við eigum að leggja niður deilur það sem um er að ræða eru hjaðningavíg hjaðningavíg skila engu nema menn falli Haraldur sagði í viðtali við Morgunblaðið um helgina að ekki eigi að líða spillingu innan lögreglunnar aðspurður sagði hann einnig að ef til starfsloka hans kæmi myndi það kalla á enn ítarlegri

umfjöllun af hans hálfu um það sem hafi gengið á á bak við tjöldin ég held að þetta hafi líka eitthvað skolast til

sett í eitthvert annarlegt samhengi þetta er ekki nein hótun af minni hálfu en ef það er spilling innan lögreglunnar þarftu ekki að greina frá því hvort sem þú hættir eða ekki

eins og ég segi ég held að það hafi verið of

þessari umfjöllun um spillingu dæmi séu um að slíkt hafi komið upp en almennt sé ekki hægt að tala um spillta lögreglu hver verða næstu skref í þessu máli ég mun setja af stað vinnu hér í ráðuneytinu sem mun fara yfir málið í

samráði við helstu aðila ég vona að það komi eitthvað hratt út úr því um hvernig við getum brugðist við þessari stöðu Haraldur segist skilja að óánægja ríki með bíla og fatamál lögreglu hann hafnar því hins vegar að ógnar og óttastjórnun viðgangist hjá embættinu líkt og Lögreglufélag Reykjavíkur hefur fengið athugasemdir um ég hef svarað því þannig til að það sé ekki ekki rétt að frekar en að ég sé fasisti nasisti og rasisti slík ummæli séu mögulega látin falla því hann sé fastur fyrir í embætti hins vegar er greinilegt að það er verið að byggja upp ákveðinn þrýsting á ráðherrann og það þykir mér miður

rætt um framtíð Haraldar Johannessen í embætti

ekki neitt nei en kemur til greina að semja um starfslok við hann ekki að svo stöddu var eitthvað rætt um framtíð þína í embætti á þessum fundi nei ég man ekki til þess og þú ert ekkert á leið úr starfi það kemur bara í ljós hvað hvað framtíðin ber í skauti sér ég er ekki með neina kristalskúlu og get ekki Jóhanna Vigdís þið haldið áfram með þetta mál í Kastljósi

hingað koma formaður og fyrsti varaformaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar Alþingis þær Þórhildur Sunna Ævarsdóttir og Líneik Anna Sævarsdóttir og fara yfir þá stöðu sem upp er komin af hverju

þarf bankana taka upp veggjöld og efla læsi að mati o e c d framkvæmdastjóri stofnunarinnar segir að nú sé tími til að huga að innviðum eins og vegakerfinu framkvæmdastjóri efnahags og o e c d kynnti í dag skýrslu um efnahagsmál á Íslandi sem er gerð á tveggja ára fresti stofnunin spáir núll komma tveggja prósenta hagvexti á þessu ári helstu tillögur o e c d að umbótum lúta að menntamálum og ríkisrekstri sérstaklega er talað um að efla þurfi menntun bæta þurfi íslenskukennslu læsi og einfalda umgjörð verknáms

er að huga að því að efla allt sem tengist

og svo er annað sem kemur fram þarna og það er auðvitað starfsumhverfi kennara nú eru flestar tillögurnar sem snúa að menntamálum erum við að dragast aftur úr við höfum verið

við höfum verið að ráðast í aðgerðir hvað það varðar o e c d segir að fjárfesta þurfi meira í vegum og mælt er með veggjöldum segir að nú sé góður tími fyrir stjórnvöld til að hugsa um stefnu í ferðamannaiðnaði þá telur stofnunin að samkeppnishæfni landsins sé að versna einfalda ætti rekstrarumhverfi fyrirtækja sérstaklega í þjónustu og

og draga úr hindrunum fyrir beina erlenda fjárfestingu stofnunin hvetur ríkið til að selja bankana til að tryggja aðskilnað rekstrar og eftirlits í fjármálakerfinu Bjarni

það mál mun ganga þannig fyrir sig að Bankasýslan

við þurfum að auka framleiðnina

Johnson forsætisráðherra Bretlands tók ekki þátt í blaðamannafundi með forsætisráðherra Lúxemborgar í dag vegna hávaða frá mótmælendum hann kveðst enn bjartsýnn á farsæla boris Johnson er nú á ferðalagi til að reyna að liðka fyrir samningum vegna Breta úr Evrópusambandinu hann hóf daginn með

forseta framkvæmdastjórnar e s b

þeir Johnson og Bettel hittust á fundi í Lúxemborg í

dag en eins og sjá má stóð sá síðarnefndi einn í pontu að fundi loknum með aðra tóma sér við hlið mótmælendur andsnúnir Brexit létu nefnilega í sér heyra bæði fyrir og eftir fundinn svo mjög að Johnson ákvað að taka ekki þátt í blaðamannafundi með Bettel að fundi þeirra loknum honum fannst hávaðinn of mikill en á meðan setið er á rökstólum um hvernig útgöngunni skuli háttað eru aðrir byrjaðir að gera upp fortíðina upphaf

Brexit David fyrrum forsætisráðherra sem setti þjóðaratkvæðagreiðsluna árið tvö þúsund og sextán á dagskrá var að gefa út ævisögu sína þar sem hann lítur í baksýnisspegilinn

ferðamaður er látinn eftir árekstur á Borgarfjarðarbraut til móts við Grjóteyri í gærmorgun slysið varð þegar tveir bílar skullu saman en grunur leikur á að annar bíllinn hafi farið yfir á rangan vegarhelming einn var í öðrum bílnum og þrír í hinum þar á meðal maðurinn sem lést rannsókn á tildrögum slyssins stendur enn yfir Brynjar Níelsson þingmaður

Sjálfstæðisflokksins lét bóka í stjórnskipunar og eftirlitsnefnd í morgun að hann styðji ekki Þórhildi Sunnu Ævarsdóttur þingmann Pírata til formennsku í nefndinni óánægja er með það að Bergþór Ólason þingmaður Miðflokksins taki við formennsku í umhverfis og samgöngunefnd á morgun Brynjar

telur Þórhildi Sunnu ekki hafa sýnt nægilega eftirsjá vegna ummæla sinna um akstursgreiðslur Ásmundar Friðrikssonar siðanefnd Alþingis komst að þeirri niðurstöðu í maí að með þeim hafi Þórhildur Sunna brotið gegn siðareglum það út af fyrir sig

ekki ástæðan fyrir því að ég gat ekki stutt þessa tillögu heldur hvernig viðbrögðin og lítilsvirðingin sem var sýnd allri þeirri málsmeðferð og gagnvart forsætisnefnd og siðanefnd Brynjar greiddi þó ekki atkvæði gegn Þórhildi Sunnu heldur sat hjá líkt og aðrir fulltrúar meirihlutans sem lét bóka að samkvæmt samkomulagi fengi minnihlutinn að ráða því hver færi með formennsku í nefndinni finnst þér gilda öðru

máli í

svo geta menn haft skoðun á því hvort það sé nægilegt og viðurkennt þau mistök sem þeir gerðu en hið sama verður ekki sagt um Þórhildi Sunnu líklegt er að tveir af þremur nefndarformönnum minnihlutans hafi gerst brotlegir gegn siðareglum því Bergþór Ólason þingmaður Miðflokksins

tekur við formennsku í umhverfis og samgöngunefnd á morgun Þórhildur Sunna segir það ekki gera lítið úr áliti siðanefndar að hún taki sæti nefndarformanns því niðurstaða nefndarinnar sé marklaus vegna afskipta forsætisnefndar enda standi til að breyta siðareglum það sé ekki vegna álits siðanefndar að Bergþór eigi ekki að taka sæti nefndarformanns

þá gengur það ekki að maður sem lýsir jafnmikilli kvenfyrirlitningu og hann gerði gegni trúnaðarstörfum á vegum þingsins Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra ætlar með frumvarpi um heildarendurskoðun á lyfjalögum að tryggja betur en nú mörg lyf hafa lengi verið ófáanleg hér eða ekki fengist í ákveðnum styrkleika eða

það hefur valdið

sjúklingum óþægindum ráðherra segir verið að skoða samstarf við Norðmenn og Dani um lyfjaútboð gert er ráð fyrir að frumvarpið verði lagt fram snemma í haust og ein af hugmyndunum sem þar er uppi er að skylda

til þess að láta vita þegar lítur út fyrir að það verði skortur á tilteknu lyfi og líka að einfalda alla þessa ferla samspilið milli læknis og

lyfjafræðings og svo framvegis en Lyfjastofnun hefur hún einhver ráð til þess að reka á eftir að það séu til lyf Lyfjastofnun hefur ákveðin verkfæri sem hún er að beita og hún náttúrulega er í beinu talsambandi og hefur sín úrræði og er að reyna að þrýsta á eftir því sem að best verður á kosið en heimildirnar þurfa að vera enn þá víðtækari og það ætlum við að reyna að laga í nýjum

hefur óskað eftir því að vera tekið til gjaldþrotaskipta það er hluti af samkomulagi um skaðabótagreiðslur vegna ópíóíða faraldursins í Bandaríkjunum framleiddi meðal annars verkjalyfið

sem sett var á markað árið nítján hundruð níutíu og sex en dauðsföll nærri fjögur hundruð þúsund manna í Bandaríkjunum undanfarin tuttugu ár eru rakin til lyfsins málsóknir á hendur fyrirtækinu hlaupa

á þúsundum og með áðurnefndu samkomulagi næst sátt í einhverjum þeirra

var formlega tekinn í notkun í dag unnið hafði verið að endurbótum á veginum með hléum frá því í júlí í fyrra lengi hafði verið kallað eftir endurbótum á Þingvallavegi vegurinn var verulega farinn að láta á sjá og bar ekki alla umferðina sem hafði aukist mikið með fjölgun ferðafólks þá voru vegaxlir farnar að gefa sig sem jók slysahættu verulega fyrri hluta framkvæmdanna lauk í október í fyrra seinni hluti framkvæmdanna hófst í byrjun sumars veginum var lokað fyrir umferð á meðan á þeim

stóð og umferð var beint um framkvæmdum er nú formlega lokið og vegurinn hefur verið opnaður fyrir umferð á ný vegurinn liggur á sama stað en hefur verið algjörlega endurbyggður nýr vegur sem kostaði um sjö hundruð og áttatíu milljónir króna á að auka öryggi og bæta umferð um Þingvelli þetta breytir náttúrulega öllu vegurinn var auðvitað stórhættulegur eins og hann var fyrir búin að upplifa hér slys þar sem kantar voru að gefa sig hér er bara kominn

hefur margfaldast á síðustu árum við þurfum að tryggja samgöngur fyrir gestina okkar sem við viljum fá hingað og okkur sjálf sem viljum skoða okkar náttúruperlu hér en

kostur er í gegnum þetta svæði hér og það voru gerðar ráðstafanir til þess sem ég vil meina að hafi tekist vel dagur íslenskrar náttúru var haldinn hátíðlegur í áttunda sinn í dag

á fæðingardegi Ómars Ragnarssonar umhverfisráðherra veitti sérstök verðlaun í tilefni dagsins verðlaunin falla þeim í skaut sem unnið hafa markvert starf á sviði náttúruverndar Jón Stefánsson kennari í Hvolsskóla á Hvolsvelli hlaut verðlaunin hlýtur hann fyrir óþrjótandi áhuga að nýta náttúruna á heimaslóðum barnanna til kennslu rannsókna og upplifunar sagafilm hlaut ráðuneytisins fyrir sjónvarpsþættina hvað höfum við gert sem sýndir voru á RÚV í vetur í rökstuðningi dómnefndar segir að með þáttaröðinni hafi fyrirtækið sett loftslagsmál rækilega á dagskrá í íslensku samfélagi og tekist að virkja umhverfisvitund

almennings með áberandi hætti þá færði RARIK íslenska ríkinu gömlu eyðijörðina dynjanda að gjöf þar eru ummerki um langa búsetu en þar eru fornleifar sem hafa sögu og menningarlegt gildi fossinn dynjandi er um hundrað metra hár og af mörgum talinn ein fegursta náttúruperla Íslands og er einn helsti viðkomustaður ferðamanna á Vestfjörðum Hildur Guðnadóttir tónskáld tónlist sína í sjónvarpsþáttunum

tónlistar Hildur Guðnadóttir hefur hlotið mikið lof fyrir tónlistina í

kjarnorkuverinu í Úkraínu árið nítján hundruð áttatíu og sex þættirnir eru fimm talsins eru framleiddir af

HBO og voru sýndir á Stöð tveggja hér á landi þáttaröðin hefur fengið góða dóma mjög víða og vermir meðal annars fjórða sæti yfir bestu sjónvarpsþættina á vefsíðunni internet database tónlist Hildar Guðnadóttur spilar stóran sess í þáttunum vinsælu tónlist sem hún fékk í gær

verk Hildar eru mærð víðar þannig hefur hún verið lofi fyrir tónlistina í nýjustu kvikmynd

sem vann aðalverðlaunin á kvikmyndahátíðinni í Feneyjum á dögunum tvær verðlaunaafhendingar fóru reyndar fram um helgina bæði á laugardag og sunnudag veitt voru

þeim sem vinna á bak við tjöldin við sjónvarpsþáttagerð og Hildur var ekki eini Íslendingurinn sem fór heim með verðlaun um helgina hinn heitir Aron

Hjartarson og var verðlaunaður ásamt öðrum fyrir gagnvirka miðlun eða sýndarveruleika í heimildarmyndinni free

aðal

verður svo næstu helgi þar sem leikarar leikstjórar og fleiri verða verðlaunuð í steikjandi hitanum á Kúbu er stundum Rio héraðsins brugðu þess vegna á það ráð að útbúa sundlaug fyrir börnin

því hún er fest aftan í traktor sem ekið er

um héraðið með

þetta er ekki eingöngu til gamans gert skipuleggjendur vonast til að uppátækið verði til þess að börn vilji áfram búa á svæðinu og taka í

framtíðinni við bústörfum foreldra sinna

á morgun er útlit fyrir hæglætisveður allvíða bjartviðri og úrkomulítið gæti þó fryst í innsveitum í nótt Elín Björk Jónasdóttir fer með veðurfregnir að loknum íþróttum

íþróttum mark Breiðabliks með síðustu snertingu leiksins kom í veg fyrir að

næðu að tryggja sér Íslandsmeistaratitil kvenna í fótbolta

liðsmenn og þjálfari Vals voru ósátt við

á Kópavogsvelli í gærkvöld og fyrir leik í a og Grindavíkur á Akranesi í kvöld

vissu Grindvíkingar að tap myndi þýða fall úr deild þeirra bestu ástandið innan lögreglunnar í landinu er óásættanlegt segir dómsmálaráðherra ríkislögreglustjóri segist bera einhverja ábyrgð á stöðunni o e c d leggur til umbætur í menntamálum og ríkisrekstri í nýrri skýrslu stofnunin

til þess að bankarnir verði seldir til þess að tryggja aðskilnað reksturs og eftirlits í fjármálakerfinu forsætisráðherra Bretlands tók ekki þátt í blaðamannafundi í Lúxemborg í dag vegna hávaða frá mótmælendum fyrrverandi forsætisráðherra segist axla ábyrgð á þeirri stöðu sem

í dag verðlaun fyrir vel unnin störf á sviði náttúruverndar voru veitt íslenska ríkið fékk jörðina dynjanda að gjöf Hildur Guðnadóttir fékk í gær verðlaun fyrir tónlistina í sjónvarpsþáttunum

þættirnir hafa fengið mjög góða dóma þessum fréttatíma er lokið